احس الفراشة من الحشرات الحيل حلوي كامنظر كاشكل واطيغ على الورود والاشجار بل الطبيعة تلقيها ف وتكون تنبت ما تعيش كثيغ فاحسن حشرة من بين الحشرات.